بحكم اني نحب الماكلة برشا نصور روحي نحب نمشي <hesitation> نفطر وحدي، مذا بيا بلاصة هاك هادئة مزيانة وشرهة <hesitation> مطعم على البحر ولا مطعم في وسط الطبيعة، نبدا نتفرج في المناظر الباهية وناكل الحاجات اللي نحبها نطلبها الكل الحاجات اللي نحبها كلنا نطلبها ناكل منها ونبدا شايخة.